سب سون پھرین بات ھچ ہے۔ تو امین جکو گھرام بات کرون چھون اوا ہے اوڈکی۔ اوڈکی زبان ہے، گھرام ٹابرین ہی یا عورتا ہی یا امین آپ ھون او سوا ڈجی زبانی جی استریان <hesitation> تعلیم گھٹ ہے، ائین تو اوا ڈجی زبانیم سمجھی بھی کونی، ٹھیک ہے۔ ائین اوسون پچھی امین کٹھی جائون چھون بھراڑی کٹھی نکرون چھون، حیدرآباد جائون، میرپورخاص جائون یا کٹھی کراچی جائون اٹھو امان اردو لازمی ھی ائین اوسون پچھی انگریزی۔ اردو اوجیلی تو امان جکو بھی سامین منکھ ملی اون اردو سندھی ھلی ئی کونی اردو ھلی اردو لازمی ہے امان۔ اونسون پچھی، پھرین پھرین اوڈکی اوسون پچھی امچی ترام سندھی بولی ھلی چھی ائین اوسون پچھی امین میرپور خاص، حیدرآباد، کراچی، جائون اٹھو اردو بولی ھلی چھیائ۔ ین اوسون پچھی فارین جانری جا جیکڈھن موکیہ میلنی جالا ، تہ امیں فارن جائون تو امان جکو ہے"انگلس"۔ایا امان تین، چار زبانا، اوڈکی، سندھی، اردو ائین انگریزی۔ امانٹھ منا ایا چار زبانا امپارٹنٹ اھم ہے۔ امین اوڈکی یا سندھی کرون تو ساملی منکھ سمجھی کونی ھمرا کا کی چھی۔ خبر ئی کو پڑی سو امچی لی ایا چار زبانا اردو، سندھی اوڈکی امان اتھی کام ڈی۔ مثال امین کپڑین گیئون جائون امین اون کیئون کپڑی ڈی اون سمجھیم کو آوی۔ او سون کرتی امچیا ایا چار زبانا ہی۔ پھریں ایا امان چار زبانا ھتھ کرڑیاں ھی، <hesitation> او سون پچھی فارن امین کڈھن گلی کونی اٹھو ڈجی زبان ہے۔ ودھیک